Orang bilang kalo katong bagaya tu harus akang pung tampa. Iyo memang batul. Orang bilang katong bagaya harus akang pung tampa. Ya kalo di rumah yah katong pake apa adanya saja, katong baju biar orang bilang tarobe ka apa ka yang penting katong pake. Yang par katong rasa nyaman. Tapi katong harus sesuaikan akang lai kalo ada tamu datang ya harus pake yang ini, jang ada tarobe di sini baru katong pake orang lia ini ana ni seng ada kepeng lai par bali. Tapi katong harus porsi, katong <hesitation> tempatkan akang, kaya baju yang mana katong di rumah, baju mana yang katong ada di tampa acara, baju mana yang katong ada di tampa-tampa ya rame lah, kaya di pondok, toko-toko basar bagitu kaya orang bilang kaya mall-mall ka, orang kota bilang bagitu. Nah, kalo di rumah ya beta pake baju ya calana pende baju-baju kous saja. Kalo beta pi acara ya, yang katong acara-acara kaya acara kaya orang kalo orang ambon kalo pesta ya harus kameja, katong pake calana panjang, kalo orang bilang ya, yang bisa katong lia akang bagini orang lia dari jauh, uih ana ini dia pung calana jua bagus lai. Ha, kalo pi pesta tu katong harus pake kameja, spatu, baru katong ini yah Kalo orang yang punya yang biasa dong bilang landoke, haa itu tu, harus katong pake kameja. Supaya katong <hesitation> dalam jua orang manganga katong tarus. Nah kalo katong pi di orang kaweng, munya kaya kaweng-kaweng bagemana, kaya kaweng dong biking acara kaya jabat tangan bagitu katong harus pake batik. Kalo katong pake batik supaya akang punya sesuai deng akang pung acara itu. Kalo katong pake batik, supaya ada rapi, suasananya kayak kalo kata-kata ilmiah dong bilang orang-orang ilmiah ka dong bilang harus formal. Tong hargai orang pung acara lai to. Ha kalo katong pi kuliah ka, katong pi kuliah tu katong harus pake r <hesitation> pakeang yang aka akang ba bukang bagus, bagus itu bukan dalam arti bagus la katong dapa ilmu yang banya bukang, tapi harus pakian yang rapi kaya kameja yang bisa katong pake par katong sesuai rapi lah. Tapi calana jang talalu calana-calana yang sobek tarobek bagitu, katong harus pake yang rapi sa. Nah, <hesitation> kalo katong pi di kaya Kal di ambon ni ada orang bilang paleng tren itu mcm saja. Nah, kal katong pi mcm tu kan ya pasti katong harus pake pakean dong bilang baju kos yang katong pung andalan sudah tu. Andalan deng akang pung calana deng spatu andalan. Banya-banya orang dong pung pilihan, tapi kalo katong yang anana seng tau katong mo bilang bagaya jua bagaya dolo-dolo ni, pokonya pakiang yang katong simpang akang katong mau turung ni, he, pokonya katong mau orang dong lia yang paling terbaik sudah pakian yang katong simpang akang su brapa-brapa bulan itu, katong simpang akang katong mo turung ni, katong harus pake supaya mangkali ada caca-caca ka, nona-nona dong lewat bagini, iss nyong ini boleh, abang ini boleh. Dia paleng keren e, kayanya dia pung pakian andalan ini sudah. Nah jadi katong harus sesuaikan katong punya penampilan, katong pung pakean tu katong sesuaikan akang. Di rumah yang mana, di acara orang kaweng tu bagemana, di acara orang pesta itu bagemana, katong pi kuliah tu bagemana, katong pi tampa keramaian bagitu manya yang tampa-tampa yang orang bilang par <hesitation> katong bisa maeng-maeng mata manya cuci-cuci mata sadiki tu yang bagemana. Katong harus sesuaikan katong pung penampilan. Biar katong seng bae, biar katong orang bilang kaya orang ambon bilang, <hesitation> biar se biar katong kaya kuli akang Manya seng pokonya supaya orang bilang iss nyong e nyong seng bae mo biking diri. Biar katong seng bae lai, tapi kalo katong bagaya, jang bagaya mahal-mahal lai. Mahal itu yang penting orang bilang, biar murah yang penting sesuai lah katong pilihan akang pung warna. Karna warna itu jua biking orang kaya, walaupun baju dong bilang baju-baju lama-lama lai tapi kalo biking padukan akang pung warna, manya katong sesuai akang pung warna, uw orang lia akang dong bilang lai ana ni pung baju kren-kren e, paleng gaga-gaga. Padahal seng, yang penting katong tu sesuaikan warna saja deng katong sesuaikan tempat. Katong pi mana-mana jua katong harus tau ini pakian ini par ini, pakian ini par ini. Nah, tapi beta puny <hesitation> beta pung prinsip par pake baju, par kaya katong pi mana, beta harus sesuaikan akang dolo. Kaya contoh beta ni. Beta kalo mo pi di mana, mo pi di kampus. Kampus ini ya katong bilang ya tampa-tampa orang par blajar, par ini. Ya katong harus pakai kameja yang manya yang pas lah par katong ini. Ah katong kaya contoh beta pake warna merah, harus merah, contoh ini contoh ya pakai baju merah. Baju merah ya katong beta harus pake calana warna itam. Ini kan contoh. Nah, contoh kal beta kaya pake kameja warna hijau. Nah, baju akang baju kos dalam tu harus warna itam. Abis Calana panjangnya warna hitam, spatunya yah kalo katong pung yang ada saja kaya katong punya ya spatu-spatu bagitu kaya orang bilang kaya yang paleng paleng pasaran lah. Itu kaya, kan biasa tu warna yang spatu tu hitam deng putih. Ha katong pake itu saja. Par katong pake par bukang par katong pi pesyen, tapi katong pake sesuai deng akang pung warna sa. Biar akang murah. Nah kalo katong pi kamana, kaya katong dudu deng tamang-tamang ni, katong pi bajalang ni. Biasa kalo katong bakumpul bagitu kaya apalai kalo katong bakumpul angkatan, leteng bagitu. Ih kumpul leteng itu kan ya, ya banya dong tanya, ih ose bali baju itu dimana. Seng oo baju-baju lama-lama oo. Cuma katong jua ini to, padahal yang penting katong sesuaikan akang sa. Katong dudu ni o katong warna padukan warna ini deng ini deng ini sa. Langsung katong tau oh kaya duduk bagitu kan ya pasti ada tamang-tamang dong lia, iss kawan e, kawan pung baju jua sadap lai. Pasti kan, itu bukan dalam arti katong bilang bagus atau kren itu lalu yang mahal-mahal, kan bukan. Yang penting katong tau akang pung e tempat yang katong kumpul deng akang pung warna saja, katong sesuaikan warna. Warna baju atasnya apa, di atasnya apa, di bawahnya apa, spatunya apa. Apalagi katong kalo su baku tau baku ini to, iih, carita tuh seng pake rem. Dong tanya tu dong tanya kaya dong tanya deng apa bagitu, deng sribu dong tanya kaya ish ale bali baju ini dimana? Harga barapa? Pokonya seng ada rem lai dong tanya langsung samua-samua kaya komplit bagitu. <hesitation> jadi katong harus pake baju tu harus sesuai deng akang pung munya cuma ini beta kasih cip bahwa katong harus pake baju tu sesuai deng akang pung tempat, deng katong tu harus pintar-pintar lia warna. Sesuaikan warna, warna putih deng itam harus sesuai, jang katong pake putih deng putih. Bae-bae bagini orang lia ini pocong lewat ini. Ha katong pake itam itam bagini, eh ini mo pi mana ini. Kalo katong pake kuning di siang hari bolong bagitu, weh, dong kira apa yang lewat. Padahal ni orang ni. Jadi intinya katong harus lia baju tu sesuai deng katong pung tempat. Katong di rumah deng katong di acara, deng katong di tampa kuliah atau tampa rame bagitu katong bakumpul. Jadi pakeang tu akang paleng penting par katong punya bagaya deng katong yang penting intinya yang penting tutup katong pung aurat lah. Tapi tu jua akang menjadi nilai, akang pung nilai lai. Nilai orang nilai katong, oo orang ini ni orangnya bagini, karena dia dari paktor dia rapi, dia pintar dia sesuaikan akang pung warna, dia bisa menyesuaikan tempat deng akang pung pakiang ini, tempat ini akang pakiang ini, tempat ini akang pakiang ini, jadi katong bukang pintar dalam arti katong bisa tau baca deng ini seng. Tapi katong pintar dalam katong bisa melihat, katong lihat ini, tempat ini pung pak pung harus dengan katong punya pes katong pung bagaya, katong pung pakeang, katong pung pakean itu seng seng mahal-mahal, ada buru-buru banya di pasar sana dong bilang di pasar. Pakiang paleng banya e yang penting katong biar murah yang penting katong lia warna itu katong harus tau warna ini par ini, deng katong sesuailah deng katong pung sak lai. Jang talalu katong lia baju pakiang su bagus baru katong sesuaikan akang deng katong pung, seng sesuaikan deng katong pung kepeng lai, la sudah, abis bali baju itu la katong Puasa sapuluh bulan. <hesitation> lapar la makang baju, kan seng. Yang penting bisa tutup katong pung badan deng yang bisa seng kanal matahari, yang bisa katong pake mo pi kamana bagitu. Oke, katong harus pake baju itu disesuai akang pung tampa. Kaya si dimana ka mo pi di sekolah, orang acara, ini, katong harus pake sesuai deng akang pung tampa.